انصحه على انه هو يوضع ميزانية شهرية، و يحدد اي -مبلغ محدد للأدخار قبل انو يبدي بالصرف، و ايضا ممكن انو انصحه اله انو يتبع نفقاته حتى يعرف المجالا_المجالات الي يمكن هو يقللها مثل تناول الطعام خارج المنزل، الأشتراكات الغير ضرورية، و ايضا كلش مهم يحددله اهداف مالية واضحة.